Le machine fanasana ka- fanasana lasiety ndraiky e, izy koa paoziny karakaraha frigidaire madinika koa fa izy sokafagna karaha misy ététage agnatiny avy ake alahadahatra agnaty akanfao le kapila avy eo am'zay misy raha efa manatopatopa rano aminazy avy akeo am'zay karaha misy raha m- mikosokosoko azy akao avy akeo am'zao kaofa madio izy mijano.